हमुनले दैनिक जिवनमा भौत प्रकारका औजार अथवा उपकरण प्रयोग गद्दुँ । हमले प्रयोग गद्या औजार येइ प्रकारका छन्, हतौडा, पेचकस, प्लास, रेन्ची, चक्कु रन्दा, चिम्टा, स्केल तसोइ खेत गद्या मान्सुनले हसिया, हलो, ट्याक्टर, झाड काट्या आसी, तसोइ कुटो कोदालो, घर युज गद्या फ्रिज, कपडा धुन्या मेसिन, रगत जाच्चाकी लेखा मेसिन भया, मोवाइल फोन त अब एैलका जमानाको मेन भयो, कम्प्युटर, ल्यापटप, तसोइ यथउथ हिट्टाकीलेखा कार, अथवा गाडी, वाइक चलुन पडिग्या हेलमेट, फेसमास्क भया, सुरक्षाकी लेखा चस्मा लौन्या भया ।